Una corchetera ajunta ojas de papel en gastandu un corcheti metálicu que se dobla i s'entra enas ojas, en assujetandu-las. La corchetera hunciona en apretandu un mecanismu que hazi qu'el corcheti se dobli i s'afechi. Es cosa que a ca vés se gasta menus, peru enantis, con tola mesa enllena papelis, pos la corchetera enringlava un pocu tola hurranchera aquella de papelis. Por essu es que l'izimus ordenaol al aparatu.